mi ki kejoti ki goma dai shi dino mi sati mohɗi shi zata a bo waha waka shi zatko ga hawa waka mi a ɗino to a ɗeino to sai shi fatre mi don go shi da ho'e bu sai shi kasi ham shoko dai sai shi zati hawa waka a ɗeinoto shi goshi luma e shi shukti gelle ni shi dakate enshi ka luma duk duk ho'ito shikenan ta am milla ku fatrenoti haw hoti in anko ta ku fatre no ti a bo hoti toh zano woi e in da ei woiye inda in ɗei ento gyalle kada a ho'ibu ta kile mu zanko bo hoti ta namanoti bi namanoti bi nanta a zena bo hoti bu bo hoti me a ho'i to bu ɗo a ɗayi toh toh bei andi sange me sai ka moyi a ho'a marai bu amma bei andi zafi sai a rubi to ka'i ito rub rub mi ito ham ma'i ito ham'e ko shi iko woto ki te a ishe zei bu shobjobjob amma bei andi sange oh oh fa'er ko shi ina sati ki kare miya a yabta bu amma andi zafi sai shi moi ito ham ma'e hawo leda ma'i ruba ruba ruba amma andi sange a yabta bu sange ki zafi te be'in ma kai kute bei an zafi toh zafi rinto ta bei andi sange ana ta kai kute sange woiye sai kaleti yesi a hinte bi baya kute sangai a daiti ngo ɗo zuk ngo kaba a dide a dide kaiye ta oh oh nema sai nema suba yo sange toh yono andi suba yo sange ɗo ta shi andi suba sange buke shi gom ƙanshi ki sangai mi baya ta yono an suɓabu sai zafi ka'i ta toh kai sati shi oni sako ni fa shi keje tu suba yo sange ta toh sati dino ta woi oyuno dai dubu mohdi ko kejeno <noise> riga sange ta toh diko kajeto ta wane ta i oyun ma ta ito tim baya ta so dubui andi suba sange bu ka washe bu a a washe bu ta <hesitation> kute duniya ma ago tiya ka'a ta a duniya kaiso mu bolshe te ai ta kai duniya woiye ya andi yo dambu bu andi bu ta andi yo dambu fa shi damɓa woi oyu shi damɓa woiye oyu ta aiya ei kobo e ka mu kejanko ƙa mu kobo mohdi sisi mohdi amma kaiso oyu ziɗiɗi woi ye ta <hesitation> daman zaman zaman mokno zaman bu ɗo ta zam zaman bu yomu yo som ka. a kobo mohdi ko keja ƙka tina kaba na kaba shi luka a gurnafi amma kaiso ei suba yo gaƙa no ma dubu mohdi in wena bu ta ehh zaman budu mokno ta aiya allah sarki. yomu yo som. e ka. a bu dai dubu mohɗi ma dubu mohɗi shigo shi dubu mohɗi har shigo kano har eh woi makka shi metu ka dubu mohɗi amma yo zaman mokno zaman wonse gaɗatko kome shi kume eh ta got ko ishe warano busheshshe bi sai ka ani ta wara yak po. im no si wara no si wara no po. im ta toh yo gellem kada ku worti bu f=da ƙa no te riya wara no ti bushashshe wara noti banoh amma gelle in da te bu ta shi da te buta a adon a suni bolo dai sunko bolo mi dongo a moktu banoh ta toh ta ayya yo no woi dongo hoiko bu gelle ta a a dongo moka banoh da a noti riya ta toh amma ito gelle me a ishe woto yo zei amma ito hoino mi ta a moka noti hoino banoh moka noti banoh ta toh a namti bugu dai ka i a kasti hawaonni kasanko hawonni mi a ngamtiti bugu duk yoto har yanzu a namti bugu a ngamteti hawonni a namti bugu a ngamteti hawonni kai ta eino woi itko albarka sambarka- sambarka ndeyi ono albarka hawonni ndeyi ono albarka hawonni moi kare no woiye na rako si lashimamma ito kacha kachata kai wane shi sub ko albarka hawonni karaino inni tim ndeyi ono ƙano kaiso ngo a ono ti ƙo amma ndeyi onoti albarkanni ta use use use na goda na goda na goda na kunna na kunna na kunna na kunna toh ndeyi biskitko amma shi rako ƙa shi wa ƙa ki kori bu ta anya ƙa woi in rako ke in wa ki kori bu dai moyi ba kori ma an ƙabu ta aiya ruta ndeyi dai ruta ngo ƙo ndeyi ne iko baya ngo bu kaiso ngo a iti ɗo ta aiya ne'e ke ni iko bone hawonni amma ni wabu ta kile shi ina lolo.